Izaho aloha a tsy dia tena mampiasa mailaka satria mbola tsy <hesitation> tsy manana aho. Fa nenaha telephone tsotra ireny dia ireny ihany nenaha ampiasaiko.